Men erta turishni ma'qul ko'raman, chunki bu kunni samarali o'tkazish imkonini beradi. Ertalabki soatlar ishlarga ko'proq vaqt ajratish va kunni yaxshi rejalashtirish imkonini beradi.